أني عموما نقرا حوالي عشرا لخمستاش كتاب في السنه، هذا حسب وقتي و ظروفي في القرايا، أنا بالنسبه لحياتي كلها نقدر نقول بالتقريب أني قريت حوالي ميا، ميا و خمسين كتاب تقريبا هكاكا، لكن بالطبيعه هذا يتبدل من سنه لأخرى، القراءة جزء مهم أنا بالنسبه ليا سوا كانت كتب علميه و لا روايات و لا كتب دينيه و نعتبرها جزء مهم من حياتي.